Avoka nan, avoka ŋgal kosanə dar aazən tə nan. Avoka ɲaa wolo bana ya koy got da. Lakin, dəzək naan təə ŋgal posə aazan tə nən. Təə tə toofoɲa woo wot kohomiɲ koro woo. Woo, wo to ɟito kioyoro. Eɟeŋg kap ŋgaliya kas sarkaba, eɟeɲ kaaba. Moŋg kaara woo ti iɟiɲi basala ombaɲe kaarə maaɟii khalas kiɲa, khalas dop kam wolazən ndəgən tə oseɲ kalbat.